Iyana kalabari wari bio wa oboko yana were, wa oboko me ke bo ye me so awonac wari bo emi, wa awome ma sin ba inga itubo bo te bo mi obokome ba tubo be oboko me baba me i ogiye ke ipiriba, i ogiye ke opiritene o kiri me soku ba o kiri me soku te be-e o oboko be okiba, o oboko be okite-e o tari okongo me firiba o okongo me piko me simanga firi famate o ogiyeme ke opoko bo swaba o ogiye me ke opono swata okongo me pelete be-e, owa okome ye sabi wa ofri minji sama were wa ofriminji me samawere so oboko me pelete oboko me fite bebe-e wa meni oboko me okiba <hesitation> duwa-te bolibio bo swaba. Wa ke dwa-te bolibo swa te be ova meni bo ofriminji me ke swaba, wa bo ofriminji me ke swa te oboko be wa bo opiko me sin wenii piko me sin famate bebe-e wa meni bo ofuro me poloba, wa ofuro me ogiye me ke ofuro me polo famate bebe-e wa bo ila-ame-e nia sin ba, wa ila-a me nia sin famate wa menibo piki ofri minji me ibima osikiri wenii osikiri fam-ba ila-me sin ba ila-me sikiri famba obwo inume memgba sin wenii sin famba obiboko simei be akpakpa me wa anigba sin fam te-e, wa omie telema famte-e wa meni oke be leme bo swaba, wa oke beleme bo swate-bebe-e wa ayo me kiri swaba. Wa ayo me kini swate-e wa meni piki, ingboli ye me te fulo belema ne me ke piki ani bo swaba, wa ke anibo swate-bebe-e wa sani ke swaba, wa sani me ke swate-e be-e wa weni piki meni piki fun ke swaba, wa fume ke swate bebe-e wa ye goye-goye wa ke sua na ibiye ke swa famte bebe-e wa ani gbain ba, wa ani gbain te bebe-e wa meni fini me tonoba, wa fini me tono wenii tono famate bebe-e wa meni beleme samaba wa beleme samate ani deri wenii derite bebe-e wa meni bo ani finjiba wa finjite bo diki te ani sime bra bo wana belete-e wa bo sin kromaba, wa ani sinkromate be-e, i beem i ani pulo okite ke ani ye te ani toru belemate tomi ene pei-ba bebe-e i piki inete ani ke opo bo samate pulo me ke swaba, i apapa pulo me ke beleme bo swate bebe-e i meni wa ke arusun me bo swa ibe ye me bio swaba wa ani ke swate minji me bo kala sote bebe-e ewa meni bo oke apapa pulo me te wa ke sama were bo beleme bo, wa me ani ke ani bio swaba. Wa ke ani bo swate kala oyete opakam bo ba, i piki okome ke ani yebe te biyal, te i okome ke bele me bo oyeweni oye famate i oso famte i beem i o foiba bebe, i oriba bebe-e i meni kangara dokaba, i kangara okite ke fini me tono ke ani ke kangara me ongono gbanaba i meni inba apra peleba ke ani toru me gbain me gbain famte bebe-e i legi sime ba because i legi simete ani digiyate ani biri ani suku i menji so be-e fini me inete koriba, fini me inete korite inete kangara me na i iri-were oboko nama me na dokima ba. ane ani bo iyeri be keri wene kori nama goye-goye ane pape anga buro te, but i legi sime te ani dikiba, finime bein-e be-e ifini me suka maba, finime piki bin-a te piki korie be-e i legi simite digite oboko namame dry te, ani samuno te bebe-e i meni bo ani simba ke opoli bio swaba i ke opolibo swate be-e i anigbanin ba i ye soba saki goye-goye i ani pakama pakama bo te ke bo yene soye iyaudo me ni na bo fiba.